הנא כנפעל נסכשף אלפדאא אכתר מן אלמוחית חית אלפדאא כיחלינא נחהס בלאפדול אלכביר עלא אלמג'הול, אללי קאין בעיד עלינא בזאף, קאין בזאף דיאל אלאסראר אללי מאזאל מא كنשופהאוש ולקין ihtimal כביר נלקא חאיה ומעלומאת ג'דידה תגריר אלנזרה דיאלנא עלא אלקון, אלמוחית ג'מיל ולקין מערוף אכתר אמא אלפדאא פוהו אלתחדי אלכביר דיאל אלאנסאן בש יפהמ אכתר עלא אסלה ועלא אלמקן אללי קאין פי'ה אלפדול דיאלי כיחליני נהב אלמגנמרה פי אלפדאא.